لو خيروني أن انا اعيش في قلعه أو سفينه بصراحه هختار سفينه لأن دايما أجواء البحر بتشد بتلفت انتباهي ف هختار أن انا اعيش طول حياتي في سفينه وكمان هختار أن انا اقضي وقت فراغي في صيد السمك ف بصراحه هختار السفينه